مرة اكتشف رائد فظاء نجم جميل، وجديد جدًا يلمع بشكل غريب ما قد شافه مرة بحياته، ورائد الفظاء هذا كان له محطة فظائية، وكان له أدواته، وتلسكوبه، وأشياءه، وأدواته اللي يكتشف فيها أي نجم، وأي كوكب جديد، فقعد يستخدم ويفكر هذه الأشياء لحتى اكتشف إن هذا -الاش- النجم الجديد أو الكوكب الجديد جميل.